पुढ़ता स्वतंत्र होइबो एक जटिल और गहरो दार्शनिक प्रश्न है। जब हम स्वातंरता की बात करत हैं तो इसको मतलब आमतौर पर किसी भार दबाव या नियंत्रण से मुक्त होइबो होत है। लेकिन कये जो संभव है इको उत्तर ना तो सरल है और ना ही एक समान है। आधुनिक समाज में हम सबै कुछ हद तक सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रब होत हैं। लेकिन पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करबो मुश्किल होत है। जो या बात पर निर्भर करत है कि हम कि संदर्भ में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लाए एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीवे और निर्णय लेबे के लाए स्वतंत्र होत है। लेकिन फिर भी उसे समाज और नियमन के नियमो के कानून को पालन करन पड़त है। अगर हम किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहत हैं तो हमें संविधान और कानून के तहत अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करन होत है। यही संदर्भ में पूरी स्वतंत्रता को विचार एक आदर्श होई सकत है। लेकिन वास्तविकता में हम सभी एक दूसरे के अधिकारन के भलाई के लाए कुछ सीमाओं के भीतर रहत हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से पुर्ध स्वतंत्रता की कल्पना करबो बहुत कठिन होइ सकत है। हम सभी किसी ना किसी तरीक से आर्थिक प्रणालियान से जुड़े होताई हैं जैसे कि रोजगार, व्यापार, कदप्रणाली या आर्थिक संरचनाएं।